Li ak' he ket- am wa otz ke awilan, xaqara' lera' kikna'an, qas kepoq'sinek, kikya' he saqaloob', kikya' he xaqara' he otz qaqe qeqtijan, xapa' he chich nemq'iij kapan wii' he jun, jawxiik ke qab'an qaj laj qeen, qaqkamsaj re qaqtijan e wa he otz he renejeel awanma' otz kawilan, lera' xaqara' kikna'an kepoq'sinek xaqara' kikya' saqmaloob' re qaqtijan he renejeel q'iij kichakan b'ala' che qatib'iliil, renejeel kichakan wii' taq awaj rii', qas he q'os kiliik kenimrek, kika'n he q'apoj, kenimrek ela' kechakan wii' he taq ak